Nkyɛ mebɛpɛ dɛ mɛtsena fie woesi no wͻ dua do kyɛn dɛ mɛtsena fie a wͻayɛ no wͻ hɛmba do. Osiandɛ hɛmba no, osi nsu do. Na nsu so dze, biribiara botum esi. Ehum botum etu. Biribi dɛm tͻ kyema a, me hɛmba no a me dan wͻ mu no botum amem akͻ nsu n'ase ma mewu. Na mbom sɛ mehyɛ dua sor a, hwee nnkͻto me. Afei so, motum mehu abͻdze na ndzɛmba beberee a ͻwͻ wimu.